ñakantiu kuu usia kii yo ra ñaku lonixi matyi mioxi koxi venixi satu numingu ta kii lonixi ka ra ta ntakoo nasontiu ntokontiu santiu ña kasini sentiu savantiu na kuna escuela tyi naa kuana tava na kuu na ña kuki yuku na nùù sama ii ii ka´yo ku iko´yo ka ta ña kuu kii matyi kara ta kisia na xiko ku kui´i ka ñaku umm ña ña nduva kee nùù lalu ha´ña kee siantiu ntakuintuku ntiu sa nantekotu ntiu ta ntantekontiu ra saña kununtiu ntuvi yaa kununtiu xuku kununtiu pañu sumati ntakumia kununtiu ta kii koxi kara sa ñaka santiu ntiki ntiiñu ña ñaka ku tiu´n ntiu ntontiu ve´e so ñaku kii venixi ka ra sani nuntukuntiu kuantiu yososkuilla nùù siantiu siintiu ñaku kui´i tuku akuantiu xiko tukuntiu ñaku tiviti ka ñaku ntuva ka parixi ka masana ka ntakumia kana ñuu yo´ra kuantiu síaa sukuiya tuku ta ñaku satu ka nira ta´sa tyo tyika kuatukuntiu satiuntiu kuantiu ñaku numingu ka´ra sa yanu kuantiu ve´e ñuu ya nu koo´ña yanu sakuntiuni ra kii ntakuini ku ñaku usia kii kaayo ña ku in ña ka´yo kuu usia kii in semana ka